Tum a ͻbͻboa ma ahwɛ gya do nna tum a ͻbͻboa wo ma ahwɛ nsu do gu hͻ dze a, mebɛfa tum a ͻboa ma itum dzi nsu do osiandɛ sɛ mowͻ dɛm nsu do tum no a, aber na aber nyinara sɛ gya mpo yi ne tsir a mobotum dze nsu no tum no aboa ma gya no tum no aberɛ ase. Mbom sɛ mefa gya no a, bi a nna menntum annhyɛ nsu do dɛ mbrɛ ͻsɛ. Ntsi m'afamu dze, mebɛfa tum a ͻboa ma yɛhwɛ nsu do.